أفضل استكشاف الفضاء <laughs> بصراحة، المحيط أحسه يخوف، ما أدري إيش العلاقة، بس كذا أحس أن المحيط يخوف، ويمكن أغرج مثلًا، ما أدري، أحس ما له أمان، أوكي، حتى الفضاء يعني أنا عمري ما رحت الفضاء أكيد، <laughs> بس وش بيصير فيني؟ بطير في الفضاء وحماس ووناسة، شيء جديد!